أفجد مفاتيحي لأن الموبايل صار كل شي شغلي وإتصالي بالعالم كله فيه، المفتاح أجدر أسوي غيره بسهولة، بس الموبايل إذ راح كارثة.